Re kez jwa'n ta nzolona re jwa'na ndyoxkua kon xiz ngo, na le jwa'na thib neda nryo na neda- ned laz ned lad yez doba ned loo laba, jwa'na anta nale ndiey tak nit tub nak zay benta tud pa jwa'n ngoxa loney na anta zeba anta nit tuba jwa'na benta ntaka mbay nzo thib neda jwa'n izyo nazuba lad la kosta lad laba lad izyo nazuba ba nkenuxa ngon mba nkenuxa naze ba ndoxkuaxa re kez yaza ze jwa'na naxexa ndya tudza, mbay nzo thib neda jwa'nde lad jukila jukila jwa'na naze nuga ba nxenxa ngon nxenxa ngon nxenxa re- re ma' jwa'nta ngo- ngo keza ngo lexa gabna niza mbay tamod naze re kes jwa'n blaz mas naxe ndye nzo jwa'n kesi, kesi naze kesi jwa'nta na ngoxa na jwa'na ndyab lo lamen jwa'men na nzoga jwa'n nar neda na nzo thib neda nawue naxe ndya mbay nzo thib neda antanal ndye anagen sabora anagen xomod jwa'men anta tuk ndiey pues re jwa'na nryo lozon re jwa'n kes jukila re kes jwa'n la kosta re kes nazi jwa'n nawue naxe ndyeba perna nuga re jwa'na naga ndegey yiz kuanmen naxe niay na jwa'n naxutka nak lud jwa'n naxutka ndya lud jwa'na jwa'men mbay na jwa'zos tamena per tyz gabna ley ndob yamen did- dib ta nzomen lo yal nabana reya nuga jwa'na naze nly ndota re yiz ndyakmen jwa'na ze kenapmen lozomen jwi'men xenya jwa'n jwa'men len xomod nya jwu'men xomod nya gatmen.